أفضل امتلاك سائق شخصي لأنني لا أحب السياقة بصراحة وأشعر إنها صعبة جداً ومتعبة جسدياً وتحتاج تركيز كبير وفيها كمية كبيرة من المسئولية والخطر <hesitation> لذلك أفضل هذا الشيء للابتعاد عن مشاكل الحوادث والأمور االتي تحصل بسبب السيارات.